انا نشأت في مدينه كبيره، نشأت فمدينه كبيره ياسر، وكانت ثما الذكريات تاعي أنني فهاذيك المدينه كنا كنا أسياد فيها، كنا ن- متهليين فبعضانا، نتهلاو في رواحنا، المهم كنا عايشين حياتنا مليح مليح، ومن بعد كان عمي اللي يسافر ساعه ساعه وين يجينا، ا خويا وجدي تاني الله يرحمو ويوسع عليه تاني كان يجينا، كان يعطينا شوي الصرف، الدراهم مين يشريلنا كذا يشريلنا القش.